<hesitation> Izaho tsy miompy saka dia tsy dia haiko loatra hoe inona ny aretina tena mpahazo fa araka ny resaka nifanaovana tamin’ny namana tia saka dia ny aretin’ny fisefoana, ny aretin’ny fisefoana an dia ny areti-nify an dia ny aretin’ny voa, izay izany no tena mpahazo ny saka.